E nder leydi am, fijo ko buri wawude kanjum ke fijo ball. Yimbe musamman sukaabe e yiɗi fiyje den e ndaarde ɗum. Pijirlooji goɗɗi ɓurɗi lollude ko wayi no, njulaagu, atletik, e basket, kono ball ɓuri yiɗde ko ɓuri heewde e yimɓe, haa arti noon e am.